بنگلا دیش دی سنسکرتی، تاریخی تے دھارمِک پربھاؤں دا اک امیر مِشرن ہے۔ جو ایہنوں موسیقی، ناچ، لوک سنگیت، تہواراں، پکواناں اتے ہنر وچ واضح کردا ہے۔ جیویں کہ روایتی، <hesitation> نکشی، کنٹھا کڑھائی، <hesitation> مکھ پہلوؤں وچ، باول اتے بھاٹیالی ورگے لوک سنگیت، پوہیلا، بوئیشاکھ اتے عید ورگے <hesitation> تہواراں دا جشن۔ عورتاں لئی روایتی سندر ساڑی تے چولی، اتے کڑی دے اعلیٰ والے مرکزی پکوان شامل ہن۔ زبان خاص کر کے بنگالی اک مرکزی کردار نِبھ رہی ہے۔ جس وچ ساحِت اتے شاعری عام طور تے سبھیاچارک مول رکھدے ہن۔